रूस एक प्राचीन सभ्यता वाला देश हवे। ई बहुत विकसित और शक्तिशाली देश हवे। जहाँ अमेरिका के टक्कर में केहु खड़ा भइले के <noise> हिम्मत नाहीं कई पाएला ओह रूस अमेरिका के टक्कर देवे <hesitation> में सबसे ऊपर बा। रूस के हथियार और सैन्य व्यवस्था बहुत ही चुस्त-दुरुस्त बा। रूस अपने विचारकों और कलाकारों खातिर पूरी दुनिया में जानल जाला। <noise> और रूस के लोग ईसाई धर्म के मानेले और रूस के संस्कृति के बारे में हममें इतने जानकारी रहल।